Ät tä'ak ee wi'nhku't kasyi caldo, kasyi caldo este nkenu't tzyäjkyaju ee nkotzon nkotzonh'u't äj ntäwä wa'ku tzyäjku e e este wina' wina wina tzyäjkupä e je nyamatäksu je kasyi, jyuyu jyuyu je kasyi tejenä nyatäksu, jyäkä'ayu nyaka, ee tejenä tzye'u, tzye'u tzye'u tzye'u'ka'p ee kyojtayu'nte nä' y y tyojku, tyojku tä'nhkuyojmä juktä juktä tä'nhkuyojmä jenä tyojku, tejenä este kyojtayu ee kyojtayu este titya'p, kyojtayu tzäpä', apit pasok, ee kyojtayu este kamotiyu, kyojtakye'u este cebolla yy kyä'tä kyä'tu este ti'yäjkojmä tä'nkuyojmä je koya' tzapas tzapas koya, jete jete kyojtayu este, kyojtakye' tumä ta'nä nyä nyäjmayajpapä oreganu, jete kyojtayu este yyyy ee tojku tojku este usy'ora e tojku'ka'p e känhu e känh'u'kap sujkäyu sujkäyu usyäk a tzyäk'ke'u tzyäk'ke'u este waktyä wa'kutyä este ee wa'kutyä nku'tu jety'ji'k tzyä'k'ke' usyäk a arroz, tzyäk'ke' jete, jete kyojtakye' este Koya' kä'tupä ta'nhkuyojmä eeste jete kyojtakye'u y y sujkäyu'kap je wik'ku' e tzyi'u'ntä wa'kutyä wa'kutyä este nku'tu wa'kutyä nku'tu, y jejtzye jejtzyet jejtzyet nku'tu jejtzyet este jentyä't ku'tu äj äj ntäwäji'k y 'yuneji'knhta'p, jentyät tumka ku'tu y jejtzye't jejtzye't ntzäjkisu jutze' jutze tzyäkpa jutze tzyäkpa nye'kä' kasyi wi'k'ku', y ät tambien este kenu'at jutzä tzyäkpa äjtzya'at äjtzya'at ma ma ntzäk'ke', je wa'ku't wa'ku't wi'nhku, je jujtzye'kät sunpa sunpa wi'nhkä je ompapä wi'k'ku', je ka itke owi muspatä nko muspatä estee nku'tke owi jetyji'k ää y y este nto' ntonhmä'npatä äjtyä äjtyä ane, äjtyä wi'k'ku je pa'ak nä'ji'k wa'ku sunyi sunyi omu.